بصراحة ما أدري، يعني أصلاً ما أدري إنه الكلاب تحتاج تمارين <laughs> عشان أدرى المجدار، ولكن لو يعني يعني لو السؤال يخص الكلاب اللي تكون بالمنزل، فأعتقد خلاص يعني بشوف الكلاب اللي تكون بالشارع ا، كم تتحرك وكده وأحسب على أساسها، أو خلاص يعني بسأل جوجل <laughs> ما أدري.